ⵏⴳⵀⴰ ⵀⵉ. ⵀⵉⵢⵓⵎⴰⵍⴰⵀⵉ ⵡⴰⴰⴷⵉⴱ ⵎⵉⵏⴳⵀⴰ ⵀⵉ. ⵀⵉⵏⵉ. ⵀⵉⵢⵓ ⴷⴰⴳo ⵎⴰⵏⵏ ⴷⴳⵉⵍ ⵍⵉ. ⴱⴻⵔⴻⵏⴰ ⴰⵇⵉⵍ ⵡⴰⵏ. ⵡⴰⵏ. ⵍⴰⴰⴱⵔⵉⴽⴰⵜ ⴽⵓⵜⴰⴷⵓ ⴱⵉⴷⴻ ⵀⵉ. ⵜⴰⴰⴱⵉⵍⴰⵜ. ⵙⵉⵡⴷⴰⵜⴰ ⵀⵉ ⵜⵉ. ⵏⴰⴽⵓⵏⴰⵏⴰⵡⴰ ⴷⵉⵎ ⵀⵉ ⵏⴳⵀⴰ ⵀⵉ. ⵏⴳⵀⴰ ⵀⵉ. ⵙⵓ. ⵙⵓ ⴽⴰⵀⵉ ⵜⵉ. ⵎⵉⵏⴳⵀⴰ ⵀⵉ ⵜⵉ. ⵀⵉ ⴷⴳⵉⵍ ⵍⵉ. ⵏⴳⵀⴰ ⵀⵉ.